जू ब्लेन्डर च यू एक मसीन च यू चीजों तेज घुमे की मिलौंदू च यौमा एक चकू जन ब्लेड होंदी। जू फल या दूध जू अलग अलग चीज छन ऊंथै कटदू अर मिक्स करदू। जब हम ब्लेन्डर चालू करदा तब यू सब चीजों तै मिक्स कैरी की तैयार करदू।